أفحص هاتفي بشكل متكرر خلال اليوم يعني بفحصة تقريبًا عشرين إلى ثلاثين مرة سواءًا للرسائل للتطبيجات أو حتى الأشعارات أو حتى أدخل على الفيس أو الإنستجرام أدخل بالفيس يعني بجلب المقاطع بشوف شو في جديد.